Untuk tao anggaran kakabing ndia harus tetapakan anggaran total a terus tao rincian anggaran a terus tao prioritas terus tao sanga alternatif yang hemat terus tao kasbandingkan harga terus tao dana cadangan terus tao pengendalian anggaran terus daftar cek.